Ampahafantariko ny mpandeha fa mandalo andro ratsy izahay ka mety hihovitrotra ny fiaramanidina. Saingy tsy misy atahorana izany fa mila fahatoniana fotsiny, ary iangaviana izy ireo mba tsy hivezivezy fa hipetraka tsara sy hamatotra ny fehikibony ny tsirairay.